أفضل مشرب بيكون الشاي العدني, المقادير مرة سهلة, بنجيب شاهي أسود <hesitation> حليب <hesitation> شوي زنجبيل, تمام؟ وهيل, <hesitation> وأخليه يغلي مع بعض, لين يعطي يعني ذيك الريحة اللي وقتها تعرف إن هو جاهز وطعمه مميز.